Kaake defirɗe ina keewi ina seerti, kadi golloto ko ina seerti. Kuddu ina woodi, kuddu ngiirtoowo ñiiri, kuddu ina maafe e kuyeer ina woodi, ɗum iirtan. Furset ina woodi ɗum jikkan. <hesitation> bool ina woodi, ɗum huutorte. <hesitation> taƴowel, laɓi- laɓi ina woodi. Furset ina woodi.